<noise> I biby tsaray hoe saringa iô da biby mampinono i io. Fa ny tena mampiavaka azy zany da ny fahaizany mahay mody maty lafa tadidin-doza i. <noise> Ny fofony koa da mahatonga ny olo tsy hikasikasika azy. <noise>